adhes tolbaa kunen dhib yed adhes khabanathii adhes khun laftin dhekhi ishin dhamothu gharamuu dhudhua gar khuliii laftena yaani eneo tofauti tofauti dhuathan laftun Lilah dhamothi inamaa bilaaa bokke shorichathi jirah iyoo khabanathii wolin jiraaah bilaaa khotiii dhedheni hiyyanuu adhes khun adhes khabanathii himeniii gar khuliaaan adhes khun Lilah dhamotha dhadho nuh kasjirtha dhub